Kalu tong biking daging spaya dia <noise> awet tara capat busu <noise> itu musti <noise> torang <noise> daging manta itu torang taru dia di friser sebelum taru tong cuci pa dia bersih dulu baru tong taru di friser karena di friser itu kan dia pe-pe suhu rendah <noise> to <noise> jadi kalu <noise> tong taru <noise> di friser daging dia beku kalu daging beku berarti dia lama dia awet dia awet lama <noise> tara akang busu tapi kalu daging <hesitation> kong tong pe friser tara ada <noise> torang bisa <noise> pak pa dia pak pake es batu jadi <noise> daging <hesitation> manta itu tong ambe kolbox tong toki es batu kase ancor baru taru daging <noise> alas dibawah es batu diatas daging <noise> abis baru toki es batu lagi tong kas tutup daging dari <noise> atas kalu <noise> dia pe es batu banya itu daging awet nah <noise> nanti es batu <noise> so cair tong ganti ulang lagi ganti es batu lagi <noise> kalu bagitu <noise> daging masih bisa awet. <noise>